Bueno, na jala m’kana jo sañara, soro cocina, este jaa soro ñtiyoun jenarara jii este aaéli chií pues, como yuu tóto viina te antes chií monií kee yuu te joo como túo yuu tóto notibou yuu chií neem ti kapjayoo kayetiou, jenora kuoo, yuu fooruo joo kuu neeu, yuu le viina jaa kou kuu este eso’ sa’ora kooiara kuu este pos te sa’ora yenateeyou kou este aaéli te pos yuu ñii yuaní ku ja sañara viino jenara.